Á ileegum, ileegum bí bañaan yëlan bí pëjúkan yul te <hesitation> ukëma ngëdoo ngënú ukëma uruka kandeeya waw yuko wará pëndeeya. Ţí <hesitation> bënjúŋar, njá wín bënjúŋar baloŋ bakáaţ <hesitation> ileegum mëloŋ cí nebutaci yël pur pujeej ufúut uwët pënëk waw. Kom mëmsobela ubantú wí puran kanjeeji yël kataci yël pur uwët uwumlar. Pasëk duloŋ cí uŋal ndëkoo ndëjuwáabëţan ay duloŋ cí ŋalaţ ndëkoo ndëyëkan dí waw ndëkoo ţan juwáab ţí mak. Cí <hesitation> ndank ink, <hesitation> bunú bí bancí bink ngëfërigo ací. Mëmpursir këwel ileegum këpënan yí mee kunk mëyëlan kanţú yël dí ufërigo kënţú yël dí ufërigo. Á yí mee yunk yëlanţ pënţú dí ufërigo këntas kanko kalëmëna yul. Ye ngënsobela ngun mëyëlan kafëk mël dí uţee këtac mël dul mënujeejara ufúut dël pasëk mënsobela ŋalaţ ndëko dan yëkan dí.